Na'urawol hosugo foto petel on maunai masin, do mari babal biddugo ha dow je to a biddi hosan foto mai. himbe moftan joda ko be dara, goddo go to Bo heba na'urawol mai sai kunna dum o dara boddum o bidda hosa be foto be vurta banta je gonga.